लोकतंत्र अपना भारत में एक प्रकार से शासन कर भा की व्यवस्ता है। लोकतंत्र में शासक लोग अपने लिए नेता खुद ही चुने। वे लोग ही सोचे कि अपन कीनिय अपने गांव को जिला को नेता बनावा और वोट देवा। फेर जो यो शासक रेवे नि वो ही सबकी देखरेख करे। सब काम का निर्णय लेवे। ई लोकतंत्र में नव भी भेदभाव नि की जाति धर्म को भी नि माने। सबके साथ में समान व्यवहार होवे। इने ही लोकतंत्र खेवे हैं।